Kufɛn azɛng, kufɛn agbu, kufɛn agbugbo azɛng, kufɛn arukut, kufɛn azizɛɛt, kufɛn ishik, kufɛn itumung aabolosh, kufɛn abolish, kufɛn ikos, kufɛn ibyat, kufɛn ibuna, kufɛn ishamang itson, kufɛn ishomang akpodorok.